La tz'e' la miis ja'ar y la kotaq chikop taqee' je'laa re'eh wilkee' pan qa'be'h ja'ar pan ch'ahqon q'as ar kijaloom re'ee la tz'e' ru'uum nrib'araj onteera loke naq'or reh y rik'axamaj onteera